عشان تسلك حوض او مرحاض مسدود لازم تييب الاداة المخصصة حق التسليك الي تكون أداة طويلة وفيها شي يعني يقدر يطلع الأشياء العالقة داخل وبعض الأحيان تحتاج تستخدم مواد كيميائية